طائر الطاووس لانه جدا جميل وفيه الوان وايد يعني وترمز لاشياء مختلفة يعني يعني جي احس فيه وايد فيه روح حيوية وغير انه بعد كبير ويروح أماكن وايد فإي الطاووس